Zaho aloha dia tena mihevitsy fa ñ'akoho tokony ho añatiny ñy karazam-boro, ñ'antony miay manahaky ñy voro o avao i ndra tsy mitily añabo eñy, manahaky anizay ñy fomba fiaiñany <kôkôrikôo>manahaky ñy fiaiñany ñy voro avao koa, manam-bolo i manahaky ñy volom-boro, rezay i ñy tokony hahatonga ñ'akoho ho añatiny ñy karazam-boro.